Teña afaky mampiasa teknolozia mihitsy nofa mikarakara sakafo. Mañahaky añao mitady resety io miaro fañahiva nahandro. Da mañano fitadiava aminy anteriñeto da mahita titôrely reñy añao videô mampiañatry fandrahoa hañina.